روتيني وايد بسيط أنا ايه أفيق الساعة سبعة ابدأ أااخد كوب جهوة سريع أشوف آآ <hesitation> أخبار بعدين ابدأ بالشغل أنسق مع الفريق وفي فترة الظهر هذي أخذ قسط راحة أكل غذا بسيط بعد الظهر أرجع ثاني للعمل أو إني أتمرن بعد ما أخلص الشغل عادة أطلع مع رفجاتي أشوف أهلي أستمتع وقت فراغي لحد الساعة احداش.